Ferramentas para cociñar.

Si, gústame ler, sobre todo, libros de misterio.

Se mantén a tradición de disfraces e bailar polas rúas.

Antigamente, en Galicia, a roupa lavábase a man en lavadoiros públicos ou río, utilizando pedras planas para fregar a cincha.

Na miña casa o que máis se come son xudías e brécol.

Si, signifícase que hai xente que está feliz cando chove e hai xente que está triste cando chove.

Beneficios: que te pode axudar. E riscos: que te poden hackear.

Si, é boa a señal.

Persoa.